No tuu olenes tuust, kas ma olõ tuus ette valmistunuq vai mitte. Ma arva, et ku ma olnuq ette valmistunuq, olõs ma üteh võtnuq määntsitki raamatit, pleiätsiid, papõrd. No naid om vist nii kui nii. Ma kirotanuq, lugõnuq, mõtõlnuq ummi mõttit.